Tailandiape oyeu jokuae tembiu lasa de marisco soo i rupigua jaeramiñovi jokope yau ensalada mbapaya pegua jarevi yau arroz jokogui tikuivae ñanekirei yau yave ñavae supe sopa de coco